Sen na isen na ka nating tatanik tan kat ka sen na mes ge naa rom tan stoa nyi te foiny suga, tabin men numaa te <hesitation> sen na spon ge fuan na spon fakei rom ya, koman na kap, te saa hot wara ge kour aurom kan fakei romanyi gagon te giir bus ya, giir romanyi, te giir ya, te giir onots suga kap non, ai bus, nyi te siruf bus ai tsun.